أيه نعم مهم للأطفال حفظ القصائد عن ظهر قلب خاطر ينمي عندهم الذاكره و يعزز قدرتهم على التركيز، يزيدهم من معارفهم اللغويه و يخليهم يتعلمو التعبير بشكل أحسن و فوق هذا الكل يحسن من مشاعرهم و فهمهم للفن و الجمال، حفظ القصائد مش مجرد واجب بل فرصه للأطفال باش يربطو مع الثقافة و يعيشو التجربه الفنيه بطريقه ممتعه.